أكثر الأشهر حرارة هي يوليو وأغسطس، وقت الصيف حار ويكون الجو زحمة بالرطوبة. أما البرودة، تكون في يناير وفبراير، خاصة بالليل. الرطوبة تزيد واجد في فترة الصيف، خاصة مع نسيم البحر، أما الجفاف في أشهر الشتاء وأحيانًا في الربيع.